<hesitation> namna yakupata usisi za mtana ni kwamba, kuna mawazo maana utamu wowose kusumbuao. Basii ukabinda kukwea hoo husazi kuna mawazo sisi zaweza maamoja wagoma. Lakini kama ule mawazo kupata usi sizaa. Bati heza meso mpaka keyo. <laughs>